فرانسه د فیشن، هنر او خوراک په برخه کې ځانګړی شهرت لري. دلته خلک د شتمن فرهنګ او ادب سره مینه لري. د فرانسې یو مهم دود د خوراک پر مهال د ډوډۍ خوړلو ځانګړی ترتیب دی. همدارنګه، د "بستیل ورځ" چې د جولای ۱۴مه ده، لمانځل کېږي.